Ama liwat tu ekiti, kawawi i tse klakgati i na talakgati ki lakamanan ama xtilan na makchay i na suakganiy xpakglhch na suakganiy ankilim na malhkakiy na makapiniy xkulanti wanikan ama takaxlhaw xtilan uxa ekiti tuk lakgati kua i talakgati tawa ki lakamanan, i wilapa akgtimi liwat tu lakgatiya no ekinan waya bueno, tsa kasi maya liwat noxa ama amax laxtilan tuk litagalhchiwinaman takaxlhaw xtilan unoxa amalhi wampara xlapaxn "este"; <hesitation> tux tapan wanikan na tsiliya mi liwat, i na suakganiya amlhi i xaskun pin na suakganiy min palglhch, na makapiniy tina ajo, i lakgwi na maxtuyapi tsama mi- min tasuakga tu nali, axni na tsilikgoya ama mi liwat tu wanikan xtapan paxn i na makapiniy, na makapiniy xkulante i para tlawakutun no mi amalhi. Wanikani arroz na natsiliy na "este" <hesitation> porque kgalhiy tsamalhi tutokgatsa ama mi liwat pus uno ekiti tuk lhawa pus xa sakgakga ktlawa amalhi ki arroz mani lag tsili i "este" <hesitation> suakgani amak cebolla, suakgani "este" <hesitation> tsamalhi i x- xtina xajo lilakgmunu i "este" <hesitation> kmakgakgalhi axni no na skupni xchuchut chik mununi "este" <hesitation> makani tinalhi tustakan tu tsatsa lakgkaxlhawa wanikani polvo xa pollou, ama nalakgmakapin pus uno xa natacervirliya ama mi liwat, porque xa tutokgotsa mi mi liwam pus xa sakgakga tsama no mi- mi arroz taway, i otra comida chon tsamalhi liwat para asi lutsa lha, kawau man para stap liwapat manixa na makchay mistap na tsiliy na- ya para na makapinikutun ama cebolla, o amalhi xalakatuwan wanikan akgatsas o nata nataliway o para wi no kawawi i kgalhwat xmani u na tsiliy. I na- na taliway osu tsamani este na naxpupuy nak palhk tsamani ni lha lha katilaktsil nuntsa noxa ama nata liwaya tatsilistap wanikan con chontsamalhi kgalhwat xa- xata- xatapakglhjun nak palhk o ama na liwat liwat untuno ekinan nik liwaya kawau kinchikan o axni kukutuna para "este" <hesitation> e kukutuna para ama wanikan ni mole pus na liwan, pus lhuwa xa tu lian- lian ama mole na namakchay mi liwat e nachuchuy mimi chileancho na kachuchuya este lakstina, tu wanikani amalhi, clavo, wanikani ama pasas, canela, nalakgmakapin na tasuakgay min chileancho, na makapiniy tina "este" <hesitation> xaskawawa chau, nalilakgwiliy o makapinikutuna ama "este" <hesitation> pipian na makapiniy na tasuakgay na tsiliy no amalhi tu, suakganit mani natsiliy na asta chiwani tse nawixi lakgtsin i kgalhwanan i na makapiniy tina "este", <hesitation> chocolate. Kuesa chuchut no lhawakutun mi liwat na- na makapiniy xskgokgoxkan ama mixtilan, ama cho na mujuy ants wanikan xa tsama liwat mole, pero pus na natawaparay este xa arroz, uxano tsama liwat kawawi e axni para tu- tu wixa lakapastakpat osu lu tse makgkatsiy o porque- o porque este e lakapastakpat axni lakachini chatimi miskgat eso para wixi xa lakachitanit eso para lakachini min chixku i tsama tamakxtimikutun no pus liwakutun akgtimi liwat untu makxtim tse li wakan i kgama wixi puwan na kalitawayana mi familia a miamano- mi- mi lakamanan pus uno ekinan e lakapastaka ama liwat tu wanikan mole pus makxtim naliway no kawau para tu- tu- tu lipaxawapat.